Koa aminakà zen̈y tsy man̈ino fôtony misy zen̈y mba ty hahay karàkaràkôry fandehan'ny ôlo kontira izy ndreky ambadikinany an̈y. Afaka atao tsara zen̈y mampiasa drôny. Tsisy prôbolemo zen̈y izy kà baka aminakà ndreky.